ممكن اختار سن التلاتين سنة لأني بحس السن ده الانسان بيكون وصل فيه لخبرة كبيرة في الحياة أو خبرة معقولة تخليه ميقعش في الأخطاء اللي كان بيقع فيها وهو أصغر سنا وبيكون لقى وظيفة هو بيحبها وبيقضي فيها ساعات شغل مثلا معقولة ولقى شريك حياته وكون أسرة لذيذة جميلة.